so ok، إزا معي <hesitation> ساعة بترجّع الزّمن لورا و بترجّعني إرجع بنت زغيرة شو بغيّر بي نفسي? بغيّر كتير أشيا <hesitation> بلغي ناس كتير من حياتي بلغي ناس تعرّفت عليُن، بلغي بي شخصي <hesitation> أنا إنّو أنا أنسانة كتير بوسئ بسرعة بالعالم وخصوصاً بالأصدِقاء بلغي هيدا الشّي مني <hesitation> بعطي كل واحد مساحة بحياتي وما بوسئ بسرعة حتّى لو أنا أزغر طبعاً لإنّو أنا أكلت كذا بوكس بي حياتي من رفئة معي من رفئة كانو متل إخواتي فا بعدو الأثر تاعُن لهلّئ، وأنا هلّئ صار عمري يعني تلاتين سنة وبعدني لا هلّئ بتأسّر بالّي عملو معي <hesitation> برجع بي هالوئت لورا بلغي هاي السّئة اللّي عطيتُن ياها <hesitation> بعطيُن مساحة بي حياتي ما بئرّب منّي إلّا أهلي والرّفئة اللّي هنّي الُن معي عُمُر طويل و مش بس عُمر ومدّة اللّي وئفو معي بموائف مش ضروري تكون المدّة طويلة بس النّاس الّي بي وئفو معي موائف لمّا أنا احتجتُن هولي بعطيُن السِّئة وبلغي من السّئة من ناس كانو عم يخدعوني <hesitation> شو بِرجع بعمل كمان؟ <hesitation> بُعُد ما أهلي أكتر. <hesitation> كنت هيك أعّد بالأوضة كتير لحالي برجع أنا و زغيره بُعُد مع أمّي أكتر هلّأ أنا بالسّفر كتير بشتاء لأمّي فا بئول يا ريت كل لحظة أضّيتا آعدة معا، <hesitation> باعُد مع إخواتي أكتر مع إنّو أنا وإخواتي في عنّا كتير ترابُط بالعيلة بس هيدا الشّي يعني إذا برجع أصغر برجع بعملو زيادة، <hesitation> بضهر أكتر ما كنت اضهر كتير بضهر أكتر بروح بكتشف مناطق أكتر <hesitation> لإنّو على صغر ال- expe أو الخبرة بتكون أحلى لمّا تكبري بتزهئي <hesitation> بطّل إلك خلئ بتصيري بدّك تعدي بالبيت أكتر وخصوصاً إذا كنتي عم تشتغلي فا إذا برجع لورا بكون أصغر برجع بسافر أكتر، بحب حالي أكتر <hesitation> متل ما ألت السّئة يعني بصير بوسئ بأهلي بس <hesitation> بي أخواتي وبي أمّي وبي وبس لإنّو صراحة هنّي الوحيدين الّي بعد لمّا صرت عمر كبير هنّي الوحيدين الّي لأيت هنّي أد السّئة وهنّي الّي وئفو معي بي موائف حياتي بس، <hesitation> إذا برجع زغيره كمان <hesitation> بدرُس أئل <laughs> أنا وزغيره كنت أدرٍُس كتير <hesitation> يعني الحمد للّه أنا طلعت شاطرة بالمدرسة وجبت علامات وأخدت منحة بس <hesitation> بدرُس أئل لإنّو اطّلعت إنّو الحياة أد ما درستي وآخر شي لمّا توصلي على الشّغل <hesitation> الخبرة هيّ الّي بتهم أكتر من الّي أنا درستو بي كل حياتي. فا بدرُس أقل. و وهيك بس هول تقريباً بعمل. <noise> ولا هلّئ أنا ما بندم عا حيلّا شي عملته بحياتي بشكُر الله. و <hesitation> وكل خطوة بي حياتي أنا مبسوطة فيا بالنّهاية الله اخترلي ياها وما بندم عا أيّا شي. بس إذا كان عندي فرصة إنّي ارجع لورا كون شوف حالي أنا وزغيره شو الأصص الّي بغيّرا؟ وإذا كان عندي هالفُرصة أكيد باخدا وبغيّر هول الأشيا الّي ألتلّك عنُّن.